Pues nare refri’a este zyetneni th cos, za batería’gy nani nu ni lanygy nii ni run nald gýa- gya nilá congelador gya’gi’a rhni run nald ni velna za gëi giziu rh’a, gunzacku gëi gunzacku do nix gisiu lany bux tchi nii ni run gëi ni ah velna th bel rcazu queity gawgu ‘a tchi gisiu ni lany gy rack ni congelar einty get-get la rh zëga rh run nald ga ni velna zë ra refrescu, ze ra, a vez hasta gëi rziuni lo ra refersc’w a vez th comid th-th ganga par queity gywx ni par queity gizandyabu ni’ah tchirh zy gisiu ni tchi queity riux di ni, velna rcasu gunzacku th gelatin th, numa riatzy ru temperatur gy te tchi gackan gunzaku th gelatin, einty velna z’ gya nani ah tchi riu gëy ryw lo ni ni, nap ni que gyatz ni do gy th tchi gackan gunzacku th gelatin, gelatin gaw velna.